қайырлы күн құрметті әріптестер
құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын
уважаемые коллеги как вы видите сегодняшнее пленарное заседание проходит в несколько измененном формате
некоторые наши коллеги не участвуют в сегодняшнем заседании но волнения не должно быть не волнуйтесь все живы здоровы
просто некоторым нашим коллегам старше шестидесяти пяти лет в соответствии с рекомендациями всемирной организации здравоохранения мы рекомендовали воздержаться от участия в пленарных заседаниях и оставаться дома
кворум позволяет нам проводить пленарные заседания и в таком формате

это позволило нам изменить и рассадку в зале в соответствии с санитарными нормами всемирной организации здравоохранения вы все заметили
почти как в бизнес классе
поэтому давайте начнем нашу работу в таком составе
по повестке дня күн тәртібі бойынша сұрақтарыңыз бар ма
жоқ онда күн тәртібі бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған сексен бір депутат дауыс бермеген бір депутат жақтағандар сексен шешім қабылданды күн тәртібі бекітілді
сейчас каждый голос важен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
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі дәурен әскербекұлы абаев мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
азаматтардың қазақстан республикасы конституциясымен бекітілген негізгі құқықтарының бірі бейбіт жиналыстар өткізу құқығы
бұл құқық елімізде заңға сәйкес толық жүзеге асырылады
бүгінде бейбіт жиналыстар мен митингілер өткізу тәртібі туралы қолданыстағы заңның қабылдағанына жиырма бес жыл өтті
осы жылдар ішінде еліміздің әлеуметтік экономикалық саласында үлкен өзгерістер болды
мемлекет басшысы қазақстан халқына жолдауында атап өткендей еліміздің қоғамдық саяси өмірін жаңғыртпай экономикалық реформаларды табысты жүзеге асыру мүмкін емес
бүгінгі таңда халықтың өз ұстанымын бейбіт жиналыстар арқылы білдіру мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейту қажеттілігі пайда болды
азаматтық қоғамның сұранысы мен уақыт талабы осындай сондықтан мәселе қолданыстағы заңға өзгерістер енгізу туралы ғана болып отырған жоқ
бұл барлық бейбіт жиналыс түрлерін ұйымдастыру мен өткізу мәселелерін реттейтін тұжырымдамалық тұрғыдан жаңа жобасы
біз ақш ұлыбритания франция австралия сингапур жапония швеция және ресей сияқты елдердің осы аталған саладағы заңнамаларын мұқият зерделедік
халықаралық тәжірибеге сәйкес әлемнің көптеген елдері бейбіт митингті ұйымдастыру және өткізу басты басымдықты қоғамдық қауіпсіздікке береді
тіпті бірқатар демократиялық елдер әлемде қоғамдық саяси жағдайдың ушығуын ескере отырып бейбіт митинг өткізу жөніндегі заңнамасын қатаңдатқан
сонымен бірге керісінше либерализация жолымен жүретін елдер де бар
сондықтан біз қоғамдық пікірді
соның ішінде әлеуметтік желілерді зерделедік
әлеуметтік зерттеулер жүргіздік
қарама қайшы пікірлер өте көп
осы тұста біздің министрлікке уәкілетті мемлекеттік орган ретінде барлық мүдделі тараптың пікірін қанағаттандыратын оңтайлы шешім табу оңай болмағанын атап өткен жөн
в рамках поручения президента страны по реализации концепции слышащего государства в девяти городах казахстана были проведены слушания с привлечением широкой общественности представителей гражданского общества и средств массовой информации
можно было и больше но ситуация с коронавирусом свои коррективы внесла
отдельная презентация законопроекта была проведена для международных организаций и дипломатических представительств в казахстане
под вашим председательством нурлан зайроллаевич был проведен круглый стол с представителями правозащитных международных организаций и участием в онлайн режиме более ста неправительственных организаций в регионах страны
в ходе круглого стола были внесены предложения по концептуальному изменению отдельных норм законопроекта
на каждом вышеуказанном этапе в законопроект вносился ряд изменений
глава государства тоже высказал свою позицию в отношении к примеру ограничений в двести пятьдесят человек для участников уведомительных мирных собраний считая нецелесообразным данную норму
организаторы при этом должны оповещать власти о планируемом количестве участников митингов что крайне важно для обеспечения их безопасности тем самым и организаторы и местные власти будут нести обоюдную ответственность за поддержание общественного порядка
бұл жерде біз заңнаманың қазіргі қоғам болмысынан саяси мәдениет деңгейінен дәстүрден саяси санадан алшақ болмайтынын түсінуіміз керек
осы орайда жұмыс тобының мүшелеріне мәжіліс депутаттарына ұлттық қоғамдық сенім кеңесі мүшелеріне және құқық қорғау ұйымдарының өкілдеріне заң жобасы бойынша бірлесіп жемісті жұмыс істегені үшін алғыс айтқым келеді
құрметті депутаттар сіздерді заң жобасының негізгі ережелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер
бірінші заңнамаға бейбіт жиналыстардың базалық қағидаттарын енгізу
зорлықсыз сипат заңдылық мемлекеттік қауіпсіздікті қоғамдық тәртіпті денсаулық сақтауды басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету қатысу еріктілігі
екіншісі заң жобасына түсінік
аппаратын енгізу
қазіргі қолданыстағы заңның кемшілігінің бірі бейбіт жиналыс нысандары нақты регламенттелмеген
осыған байланысты заң жобасында түсінік аппаратын енгізу ұсынылады
бұл митинг пикеттеу жиналыс демонстрация шеру сияқты негізгі ұғымдарды қалыптастыруға және оларды өзара ажыратуға мүмкіндік береді
третье внедрение уведомительного порядка проведения мирных собраний
внедрение уведомительного порядка для мирных собраний в форме пикетов митингов собраний является исполнением поручения президента страны данного в ходе заседания национального совета общественного доверия двадцатого декабря две тысячи девятнадцатого года
еще одной новеллой является то что в случае отсутствия ответа местного исполнительного органа проведение мирного собрания будет считаться согласованным по умолчанию
также проектом закона будет предусмотрено право обязательного предоставления альтернативного места для проведения мирных собраний
төртінші заңда бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушылар мен қатысушылардың мәртебесін құқықтары мен міндеттерін бекіту
мемлекет басшысы айтқандай митинг бұл тек қана құқық емес сондай ақ жауапкершілік
сондықтан қоғамдық санада митинг мәдениетін қалыптастыратын уақыт келді
бұл норма бейбіт жиналыстарға қатыса алатын және оларды ұйымдастыра алатын тұлғаларға қойылатын талаптарды айқындауға мүмкіндік береді
сондай ақ ұйымдастырушылар мен қатысушылардың құқықтары мен міндеттері нақты анықталған
бейбіт жиналыстар өткізуге ыңғайлы болу үшін ұйымдастырушылар мен журналисттерге арналған ерекше белгілер нысандары қабылданады
бесінші заңда мемлекеттік органдардың құзыретін бекіту
заңда бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті органның азаматтық қоғаммен өзара іс қимыл жөніндегі уәкілетті органның жергілікті өкілді органдардың және жергілікті атқарушы органдардың құзыреті көзделеді
шестое проведение мирных собраний только в специализированных местах
главным принципом для определения специализированного места для проведения мирных собраний должен стать принцип озвученный президентом страны не на окраине
при определении таких мест должны должны учитываться возможность достижения цели мирных собраний удобство организации
транспортная доступность мест возможность использования организаторами и участниками объектов инфраструктуры соблюдение санитарных норм и правил безопасность организаторов и участников мирных собраний и других лиц
седьмое установление исчерпывающего перечня оснований для отказа прекращения и приостановления проведения мирных собраний
необходимо отметить что отказ прекращение и приостановление должны быть мотивированными и обоснованными то есть должны быть указаны конкретные причины отказа прекращения и приостановления проведения мирного собрания
сегізінші үгіт насихат институтын енгізу
бейбіт жиналысты ұйымдастырушылар үгіт насихат жұмыстарын кедергісіз жүргізуге қазақстан республикасының заңдарында тыйым салынбаған символикаларды иллюстрациялық материалдарды пайдалануға құқылы
бұл ретте ұйымдастырушы үгіт насихат жүргізетін уақытты және арнайы орынды хабарлауы тиіс
девятое оказание содействия организатору в проведении мирного собрания
местный исполнительный орган города республиканского значения столицы района города областного значения аким города районного значения в зависимости от формы мирных собраний и количества его участников назначает своих представителей в целях оказания
организатору мирных собраний содействия в проведении мирных собраний в соответствии с настоящим законом в том числе в предоставлении медицинской и иной необходимой помощи
құрметті депутаттар
аталған заң жобасын қабылдау қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру мен өткізу тәртібін реттеуді қамтамасыз ететін құқықтық тетіктерді жетілдіруге мүмкіндік береді
заң жобасын реттеудің мәні бейбіт жиналу бостандығы құқығын іске асыру асыруға байланысты қоғамдық қатынастар
назарларыңызға рахмет
заң жобасын қолдауға сұраймын
рахмет дәурен әскербекұлы баяндама аяқталды
енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат имашева снежанна валерьевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
я поддерживаю рассматриваемый законопроект коллеги прошу вас также всех поддержать
уважаемый даурен аскербекович в законопроекте организатор в уведомлении либо в заявлении о проведении мирных собраний указывает обширный перечень сведений
цель форму собрания контакты организатора специализированное место проведения регламент количество участников в общем этот перечень состоит из пятнадцати пунктов
в итоге организатор теряет драгоценное время на сбор иногда и не совсем нужной информации к примеру э список приглашенных журналистов

депутаты предлагают сократить этот перечень хотелось бы знать ваше мнение уважаемый министр по этому поводу
пожалуйста спасибо за вопрос
снежанна валерьевна здесь мы действительно э в том числе и с правозащитными организациями обсуждали этот вопрос
базово мы готовы рассмотреть
но здесь надо отметить что у нас отличается тем которые предлагают правозащитные организации к примеру от наших предложений буквально там два три пункта которые отличаются
и в принципе э те требования которые мы выдвигаем это э перечень он достаточно несложный там требует заполнение иин время проведения к примеру место проведения
оно не занимает большого времени но учитывая то что есть необходимость наверно где то оптимизировать этот список мы готовы рассмотреть это принимается
пожалуйста депутат имашева
что вы поддерживаете данную норму уважаемый нурлан зайроллаевич мы будем работать с поправками до второго чтения и постараемся эту норму оптимизировать облегчить и сделать более рабочей
ыыы сөз депутат платонов артур станиславовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый даурен аскербекович статья седьмая законопроекта подробно определяет права и обязанности журналиста присутствующего на мирных митингах собраниях
вместе с тем как мне представляется действующий закон о средствах массовой информации регулирует права журналистов в полной мере и некоторые нормы статьи седьмой законопроекта просто дублируют нормы действующего закона о сми

на мой взгляд такое дублирование необходимо устранить и исключить из законопроекта скажите пожалуйста каково ваше отношение к такой постановке вопроса спасибо
действительно артур станиславович здесь вопрос эээ поднимался и журналистами в том числе
изначально мы хотели наоборот как бы регламентация шла какой то мере в пользу наверно журналистов потому что они высказывали полярные мнения
но учитывая здесь э вопросы мы уже кое какие э во время обсуждений еще до э мажилиса какие то подкорректировали э пункты
здесь мы согласны здесь требуется наверно проработка в том числе что если есть эээ дублирующие или поглощающие статьи мы готовы это тоже рассмотреть
я думаю мы пойдем навстречу и
многие вещи мы можем э после принятия законопроекта где то в правилах уже расписать
более того как мы уже министерство э обещало журналистскому сообществу мы правила э которые будут действовать в рамках этого законопроекта правила э работы журналистов мы будем совместно с журналистами прорабатывать
этот вопрос принимается
вот э даурен аскербекович эта седьмая статья она обсуждалась я знаю с вашим участием и в регионах
она обсуждалась и на круглом столе который здесь был в мажилисе
все дублирующие положения вот этой седьмой статьи действующего закона можно спокойно безболезненно исключить принято
просто исключить потому что вот э это ну ни к чему
и кстати это не единственный недостаток э этой статьи
если внимательно почитать ее то просто в глаза бросается
что обязанностей
запретов для журналистов значительно больше чем там говорится об их правах
я вам по памяти с того круглого стола что мы проводили в мажилисе могу сказать те журналисты которые принимали участие говорили
три пункта касающиеся прав и двенадцать пунктов касающиеся запретов и обязанностей то есть разница в четыре раза
одна из норм я помню это обязать журналиста предоставлять по требованию любого там должностного лица или представителя государственного органа всех материалов
хорошо предоставил
а если эти материалы вовремя не вернули журналисту
а мы с вами понимаем для того чтобы материал был актуальным журналист должен успеть что сделать новостной материал любая новость имеет скорость
через даже несколько часов она уже может быть неактуальна при сегодняшнем темпе при сегодняшней динамике новостных лент ну и в том числе интернета правильно же
наверно ее надо исключить эту норму
как вы считаете
принимается нурлан зайроллаевич тем более мы смотрели там действительно это где то дублирующая норма потому что в рамках уголовного
права там эээ это регламентируется эта норма в случае возникновения каких то форс мажорных обстоятельств
да мы согласны мы проработаем эти
там аргументы уголовное право правоохранительные органы
давайте вот министерство внутренних дел послушаем
есть ли какая то оперативная необходимость марат шадыханович оперативная необходимость вот в этой норме
нурлан зайроллаевич мы прекрасно понимаем важность и значение этого законодательства поэтому действительно в ходе обсуждения скорее всего мы
подразумевали что эта норма эта норма обязывающая журналистов предоставлять материалы эээ значит по требованию государственного органа необходимого для больше для административного производства
в тех же случаях когда могут наступить э последствия уголовного порядка у нас есть инструментарий в уголовно процессуальном кодексе есть поэтому с нашей стороны никаких возражений об исключении этой нормы нет
все понятно поэтому надо убрать эти требования касающиеся э это по правам журналистов достаточно указать что журналист во время проведения мирных вот этих митингов собраний пользуется правами установленными законами республики казахстан
так же да
вся у нас э палитра в этом присутствует поэтому до второго чтения в рабочей группе канат сергеевич надо доработать и сократить количество этих норм с учетом высказанных
предложений во время обсуждения и те которые господин министр провел в регионах и которые прошли здесь в том числе на заседаниях ваших рабочих групп
сөз депутат бектұрғанов әбдіманап елікбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым бас прокуратура мен әділет министрлігінің өкілдеріне арналады
тұтастай алғанда ұйымдастырушылар мен қатысушылардың бейбіт жиналыстар ұйымдастыру қағидаларын бұзғаны үшін жауаптылық мәселелері заң жобасында реттелген
ал іс шара барысында меншік иелеріне келтірілу мүмкін материалдық нысанды өтеу мәселелері шешілмей қалуда
кейбір елдерде осындай тәуекелдердің алдын алуға тырысады
айталық америка құрама штаттарында ұйымдастырушылар келтірген зиян үшін өз жауапкершілігін сақтандыру шарттарын жасасады
елімізде мұндай оқиғалар болмайды деп үміттенемін
дегенмен менде мынандай сұрақтар туындайды
бас прокуратураның өкіліне қояр сұрағым осындай жиналысқа қатысушылардың мүлікті бүлдіргені үшін митингіні ұйымдастырушыларға қандай жауаптылық жүктеледі
и следующий вопрос представителю министерства юстиции
смогут ли владельцы имущества взыскать с организаторов митинга возмещение ущерба в каком порядке будет осуществляться данный процесс рахмет
марат мұратұлы содан кейін әділет министріне береміз
рахмет сұрақтарыңызға
мынау келтірген залал бойынша егер қылмыстық іс қозғалатын болса қылмыстық іс шеңберінде азаматтық талап ретінде соны өндіруге толық мүмкіндік бар
ал азамат ы әкімшілік құқық бұзық бойынша азамат ы талап ы гражданский иск беріледі азамат талабы беріледі сотта сонда бүкіл шығын ы орындайды
ал ы жаңағы жауапкершіліктері олар жаңағы төрт жүз сексен сегізінші әкімшілік кодекс пен жаңа төрт жүзінші қылмыстық кодексте бабында көзделген
рахмет пожалуйста наталья виссарионовна
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич спасибо за вопрос
правоотношения связанные с возмещением э материального вреда причиненного в результате проведения мирного собрания у нас регламентированы статьей девятьсот семнадцать гражданского кодекса пункт первый прямо об этом говорит
если будет сопряжено это с совершением административного правонарушения либо уголовного преступления то так же порядок регламентирован статьей э пятьдесят девять э коап и сто шестьдесят шестой статьей уголовно процессуального кодекса
причем иски могут подаваться как организатору проведения митинга так и к лицу непосредственно совершившему и причинившему э материальный ущерб
с учетом того что у нас сегодня есть э возможность видео аудиофиксации я думаю в суде э препятствий не возникнет и условия созданы проблем не будет законодательство предусмотрело такой порядок спасибо
сөз депутат козлов беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
э уважаемый даурен аскербекович
согласно концепции законопроекта мирные собрания проводятся только в специализированных местах
и как вы уже отметили это диктуется прежде всего соображением безопасности и удобства как для участников мирного собрания так и для других граждан обеспечению нормального функционирования инфраструктуры населенного пункта
э с точки зрения группового мирного собрания это эээ вполне обоснованная норма
э вместе с тем мы полагаем что такая форма мирного собрания как одиночный пикет эээ не образует э какой либо опасности э для окружающих не влечет нагрузки на э соответствующую инфраструктуру
и поэтому мы считаем что одиночные пикеты
могут проводиться э в любых местах а не только в специализированных за исключением эээ разумеется особо важных объектов перечень которых можно определить в законе
и поясните пожалуйста какова позиция министерства по данному вопросу рахмет
пожалуйста даурен аскерович
евгений александрович спасибо здесь действительно вот по вопросу по эээ так называемому одиночному пикетированию много было споров и э поднимались вопросы что ну наверно будет достаточно
сложно будет э стоять в специализированном месте и требовать э каких то изменений
быть услышанным
мы исходили из той простой логики что специализированные места как раз и дают возможность быть услышанным
но действительно учитывая
общественное мнение наверно по и потребность сейчас возрастает именно в одиночных пикетах мы готовы рассмотреть этот вопрос но только действительно как вы правильно отметили очень важный нюанс
все равно наверно должны быть места где
одиночный пикет э даже любой пикет не должен проводиться там вызвав вопросы там безопасности ну и так далее
если все эти нюансы мы как бы будем рассматривать то мы готовы этот вопрос тоже рассмотреть
вот э что касается возможности проведения пикетов не только в специализированных местах здесь все понятно министр очень ясно и четко сейчас разъяснил

вот должны быть так называемые зоны запрета
есть места в которых проведение тех же одиночных пикетов
запрещается мы говорили об этом и с представителями гражданского общества и с нпо
это стратегические объекты это военные объекты это объекты жизнеобеспечения и так далее
вот этот перечень надо очень четко прописать в законе
так принято во всем мире
именно в законе не в подзаконных актах а четко везде передать
вот э в германии
я помню мы были когда с визитом некоторые коллеги были там же и помним что там четко определены географические зоны определены территории э где проведение публичных э мероприятий тех же митингов пикетов просто запрещено
кстати к этим зонам относятся и столичные правительственные кварталы это резиденция канцлера президента бундестаг и так далее
в великобритании на время проведения парламентской сессии э вообще район вестминстерского дворца тоже полностью запрещается для проведения
есть много других примеров их очень хорошо доходчиво и наглядно на круглом столе продемонстрировал министр юстиции в том числе и примеры по соединенным штатам вашингтону и другим странам
то есть эта норма не должна быть и мы должны здесь э даурен аскербекович не стесняться
эта норма не должна расцениваться как вседозволенность
здесь надо прописать в законе
давайте будем взаимоответственны и те кто собирается выходить на митинги и те кто организовывает
вот здесь закон должен быть очень четкий и
строгим для обеих сторон
с этих позиций нужно рабочей группе рассмотреть эту норму
нет возражений даурен аскербекович
да действительно здесь нет возражений логику э логика здесь понятна
эээ одиночный пикет допустим против сноса какого то памятника если человек будет проводить то конечно где то наверно есть логика что он не в специализированном да месте стоит а стоит ну у памятника грубо говоря
ну вы абсолютно правы на круглом столе тоже этот вопрос поднимался и более того как раз и представители э общественности сами просили определить э перечень где э одиночный пикет
был бы запрещен в других случаях можно было бы разрешить
этот вопрос мы готовы рассмотреть действительно где то наверно здесь возможность быть услышанным именно рядом с этим грубо говоря с этим памятником наверно должна быть мы здесь мы будем рассматривать этот вопрос конечно
да ну о том о чем мы говорили в том числе и с представителями нпо те объекты которые будут в перечне там уже нужно чтобы было понимание там этого делать нельзя
сөз депутат махамбетов мансұрхан махамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті дәурен әскербекұлы
бейбіт жиналыстарды өткізу үшін мамандандырылған орынды таңдау кезінде бейбіт жиналысты ұйымдастырушының өзі жоспарлап отырған күні мен уақыты бос емес екені туралы анық ақпаратты болмайды
ол іс жүзінде анық қанығын білмей әрекет ететін болады
мамандандырылған орындардың бар жоғы бос емес екені туралы ақпаратты ашық әрі объективті болу мақсатында депутаттар мынандай бір түзетуге бастамашы болды
соған сәйкес әкімдік өзінің интернет ресурсында осындай орындардың тізбесін және олардың бос емес екені туралы ақпаратты оған орналастыруға міндетті болады
депутаттардың осы түзетуі бойынша сіздің ұстанымыңызды білгіміз келеді рахмет
құрметті мансұрхан мұхамбетұлы бұл ұсынысты біз толық қолдауға дайынбыз өйткені біз өздеріңіз жақсы білесіздер қазіргі уақытта
интернет жүйесі дамып келе жатыр
адамдар көп нәрсені осы ыыы онлайн ретінде біліп
жатады сондықтан бұл мәселені
әкімшіліктерге ііі жүктеуге болады деп ойлаймын
бұны біз қолдауға біз толық дайынбыз
дұрыс жалпы осы мынау заң заң жобасының мақсаты осы ы жиындарды ұйымдастырушылар үшін барлық жағдай жасауымыз керек солай емес пе
сондықтан олар арнайы жиын өтетін орындар туралы ақпарат алмаса вообще ол орын специализированный болсын ол орын ашық па
сол күндерде өткізу болады ма болмайды ма сондықтан осындай ақпарат әкім әкімшіліктер беру керек
дұрыс айтасыз өйткені біз мен і өз сөзімде айтып кеткендей бұл тек ұйымдастырушылардың ғана жауапкершілігі емес бұл атқарушы органдардың да жауапкершілігі сондықтан бұл
ы осыған сәйкес толық і келеді сондықтан біз жұмыс і жұмыс ыыы жұмыс тобының аясында жұмыстың аясында біз осыны енгізуге біз дайынбыз
өздерінің сайттарында осы жаңа айтылғандай
ақпарат берсе ұйымдастырушылар да ол ақпаратты алады әкімшілік те өздері біледі қай күндерде қай
қоғамдық ұйымдары нені өткізеді митингтер өткізеді ме пикет өткізеді ме
бұл ы қай жағдай алып қарасаң да пайдалы және тиімді болу керек келістік қой
келістік сөз депутат бычкова светлана федоровнаға беріледі
нурлан зайроллаевич уважаемый даурен аскербекович
в соответствии со статьей восемнадцатой законопроекта мирное собрание может быть прекращено по решению местного исполнительного органа в случае если фактическое число участников собрания превышает указанное в таком уведомлении
ну на наш взгляд такая редакция делает причину прекращения митинга скорее формальной поэтому э она не должна приниматься в таком виде
полагаем что прекращение мирного собрания по причинам связанным с превышением числа участников может быть осуществлена
только в том случае если такое превышение реально опасно для э самих участников собраний и окружающих может причинить им вред
в таком случае против прекращения митинга не будут э протестовать никто не не будет возражать против этого
соответствующую поправку депутаты уже внесли в рабочую группу и хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу
спасибо светлана федоровна мы здесь эээ действительно рассматривали этот вопрос и когда обсуждали вообще сам законопроект когда вот еще когда мы предлагали норму в
даже даже когда мы предлагали норму в двести пятьдесят человек там тоже стоял вопрос о том что это же скорее всего да вызовет какие то неудобства в том числе для организаторов если
число будет превышено и станет вдруг двести пятьдесят двести пятьдесят пять человек или двести шестьдесят человек
то есть это формально скорее всего да это признак того что
мирное собрание должно быть прекращено и там перенесено там на на следующие там или там через какое то время
это действительно создает неудобства вот эти все подсчеты это здесь
мы исходили из той логики что организатор как бы э несет ответственность э понимает э всю меру ответственности сколько людей придет то есть он как бы так как он является организатором
но ваше предложение имеет
рациональный рациональное зерно и в рамках рабочей группы мы готовы рассмотреть можешь рассмотреть
депутат бычкова пожалуйста
э действительно такая поправка э в законопроекте нужна поэтому мы будем настаивать на поправке
но еще раз хочу вернуться к этой теме например когда специализированное место не может э вместить всех желающих принять участие в митинге начинается давка и со всеми вытекающими последствиями
в том случае конечно нужно остановить этот митинг поэтому еще раз прошу обратить внимание на эту поправку мы доработаем редакцию эту до второго чтения и просим согласиться с ней поддержать ее
в том числе поэтому мы предлагаем чтобы специализированные места были несколько специализированных мест в городе по количеству людей которые могут вместить в себя
ну понятно что если не на окраинах то наверно в центре сразу найти место где может много людей собраться наверно будет проблематично поэтому эээ мы не ограничиваем конкретно количество
мы даем возможность уже по ситуации местным исполнительным органам принимать эти решения
действительно я думаю что организаторы будут когда пишут э заявку на сколько мест э какое место они хотят то есть они подразумевают в виду что к ним придет столько то людей
если будут больше то конечно надо переносить более в другое место где больше места
эту эээ эту логику мы эээ просматриваем нурлан зайроллаевич поэтому мы готовы этот вопрос тоже отработать
хорошо сөз депутат унжакова ирина сергеевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич у меня э вопрос по срокам уведомления
уважаемый даурен аскербекович
законопроект устанавливает что уведомление о проведении митинга должно направляться в акимат не менее чем за пятнадцать рабочих дней до дня его проведения
об организации пикетирования собрания или митинга в агиатационных целях не менее чем за десять рабочих дней
в свою очередь акимат должен э сообщить о своем решении не менее чем за десять и семь дней соответственно
даурен аскербекович вам такие э сроки не представляются завышенными и как вы относитесь к тому чтобы рассмотреть возможность их уменьшения спасибо
сергеевна здесь тоже было очень много э вопросов споров по этому поводу здесь
мы исходили из э ситуации когда ну э местным исполнительным органам нужно какое то время для подготовки
честно скажу мы учитывали мнения э в том числе э местных исполнительных органов поэтому такой баланс попробовали найти
ну по срокам
надо будет наверно и смотреть и
еще раз проконсультироваться будем смотреть будем думать
даурен аскербекович очень правильно что консультируетесь эээ с местными исполнительными органами потому что им на местах э определяться и организовывать эту работу
э ну вот то что сейчас
в правительственном варианте о чем э говорила депутат унжакова что для проведения там митингов собраний э не позднее сколько пятнадцать да рабочих дней
пятнадцать рабочих дней до дня проведения для пикетирования десять рабочих дней в случае же демонстрации шествия не позднее пятнадцати рабочих дней
вот именно эти нормы именно эти сроки внесения рассмотрения уведомлений и заявлений и вызвали откровенно говоря вы знаете вам это известно вызвали большие вопросы в общественности
тем более что по действующему закону
заявление о проведении собрания митинга шествия пикета или демонстрации подается сейчас не позднее чем за десять дней

мы говорим о доступности взяли увеличили
поэтому с учетом вот тех э предложений обсуждений непростых порой горячих в том числе и на круглом столе здесь в парламенте и на встречах в регионах которые были у вас
вот с учетом позиции общественности сроки вынесения и рассмотрения уведомления думаю надо еще раз внимательно посмотреть канат сергеевич
посмотреть эээ я знаю что ряд депутатов вносили эту поправку определить сроки подачи уведомления о проведении собраний митингов разные там
где то пять да рабочих дней где то больше срок его рассмотрения предлагается тоже подсократить не пятнадцать дней там не десять дней поменьше
поэтому давайте мы до второго чтения в рабочей группе совместно с разработчиками и надо продолжить канат сергеевич с э со всеми я знаю что вы сейчас дистанционно все равно работаете со всеми
э представителями гражданского общества еще раз эту норму внимательно обсудить и как сейчас даурен аскарбекович справедливо сказал
с мнением местных исполнительных органов без них тоже нельзя еще раз повторюсь они организовывают там всю эту работу прийти к какому то компромиссному варианту
канат сергеевич мусин пожалуйста у вас есть что добавить просит слово
депутат мусин микрофон я хотел сказать нурлан зайроллаевич что мы всесторонне эту позицию и рассмотрим изучим и решение примем по ним мгм спасибо
сөз депутат смағұлов асылбек айжарықұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті
дәурен әскербекұлы бүгін ы біз азамат пен мемлекет арасындағы қарым қатынастың жаңа моделін құрайтын заң жобасын қарап отырмыз
ы онда бейбіт жиналыстарды өткізу хабардар ету нысанына көшіріледі
бұл біздің конституция әлеуетін толық ашады және қазақстанның демократиялық дамуының жаңа кезеңін көрсетеді
негізгі және ілеспе заң жобаларында бейбіт жиналысты алдын ала рұқсатсыз өткізу және осы саладағы заңнаманы бұзғаны үшін мемлекет органның сондай ақ жиналысты ұйымдастырушы мен оған қатысушының жауапкершілігі туралы нормалар көзделген
бұлар принциптік маңызы бар негізгі ережелер болып табылады
біздің ойымызша бұл ережелер заң жобасының үшінші бабында бекітіліп бейбіт жиналысты өткізу ы пайдасына презумпция принципі және тараптардың жауаптылығы принцип і ретінде і жазылуы жазуға тиіс
і депутаттар енгізген мұндай түзету қазақстан азаматтарының і бейбіт және жиналыс өткізу жөніндегі конституциялық құқығын заңды түрде бекітіп оны практикада іске асыруға мүмкіндік береді
сіз ы осы түзетуге қатысты қандай ойыңыз бар соны білгіміз келеді
асылбек айжарықұлы рахмет
бұл ііі біздің і кіргізген і қағидаттар бұл і жалпы азаматтық және саяси құқық ы туралы пактінің біздің мемлекетіміз қабылдаған сол одан басқа ы обсе нің басты қағидаттарында көрсетілген сондықтан сіздер ұсынып жатқан ыыы принциптер ол құқық ы
қарастыруға болады менің ойымша біз жұмыс тобының аясында оны қарайық
і бұл жерде ешқандай
қарама қайшылық кемшілік болмайды деп ойлаймын
рахмет құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
дәурен әскербекұлы рахмет орныңызға отырыңыз
енді құрметті депутаттар қосымша баяндама жасау үшін сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі депутат мусин қанат сергейұлына беріледі
і рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті әріптестер ы заңнама және сот құқықтық реформа комитеті заң жобасын қарап шығып мыналарды атап өтеді
заң жобасының мақсаты қазақстан республикасы азаматтарының бейбіт жиналыстарға деген конституциялық құқығын одан іске одан әрі іске асыру болып табылады
оны әзірлеу мемлекет басшысының екі мың он тоғызыншы жылғы екінші ы қыркүйектегі сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты қазақстан халқына жолдауына сәйкес жүргізілді
заң жобасында бейбіт жиналыстарды өткізудің хабарлама жасау тәртібі енгізіледі
бейбіт жиналыс егер осыдан і кедергі келтіретін объективті мән жайлар болмаса үнсіз келісім бойынша өткізіледі
жаңағы кедергі келтіретін объективті мән жайларға
мысалы олардың қатарына орын бос болмағаннан не митинг елді мекен инфрақұрылымының қалыпты жұмыс істеуін бұзу немесе азаматтардың қауіпсіздігіне і әсер ету мүмкіндік жағдайлар жатқызуға ы болады
заң жобасында бейбіт жиналыстарды жергілікті мәслихат айқындайтын орындарға ғана өткізу көзделеді
орындар ұйымдастыру ыңғайлығын ы көлік қолжетімділігін жиналыстарды және жиналыстарды оларға қатысушылардың і басқа адамдардың да қауіпсіздігі қауіпсіздігін олардың инфрақұрылым объектілерін пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс
бейбіт жиналыстарға тыйым салу оларды тоқтата тұру және тоқтату үшін негіздердің толық тізбесі белгіленеді
бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушылардың оларға қатысушылардың сондай ақ мемлекеттік органдардың құқықтары мен міндеті бекітіледі
заң жобасы халықаралық тәжірибені ескере отырып әзірленді
ол бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібін реттеудің құқықтық тетігін жетілдіріп азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының конституциялық ы іске асыруды ы қамтамасыз етеді
парламент мәжілісінің тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
заң жобасының ережелері парламент мәжілістің ы спикері нұрлан зайроллаұлы нығматуллинның төрағалығымен ұлттық қоғамдық сенім кеңесі мүшелерінің
үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік органдардың өкілдерінің қатысуымен қазақстан өңірлерінің жұртшылығын бейнеконференция арқылы қоса отырып өткен дөңгелек үстелінде үстелде талқыланды
жұмыс тобының мүшелері депутаттар ы заң жобасын халықпен талқылау үшін еліміздің бірқатар облыстарына барып қайтты
қазақстандық үкімет емес ұйымдар
өкілдерінің көрнекті ғалымдар мен і мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен жұмыс тобының бірнеше отырысы өткізілді
олардың ой пікірлерімен нұрлан зайроллаұлы өзіңіз дөңгелек үстелдің отырысында бергени тапсырмаларыңыз ескере отырып депутаттар бірқатар түбегейлі түзетулерді дайындады
қазір олар оның ішінде үкіметтік емес секторының өкілдерімен ы және құқық қорғаушылармен де белсенді талқыланып жатыр
бүгінгі талқылау барысында айтылған ұсыныстарды жұмыс тобы міндетті түрде ескереді
жұмыс тобы заң жобасы азаматтардың қазақстан конституциясының отыз екінші бабында белгіленген бейбіт жиналыстарға деген құқығын мүлтіксіз іске асыруды қамтамасыз ету үшін барлық күш жігерін жұмсайды
осы айтылғандардың негізінде комитет қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы қазақстан республикасы заңының жобасын бір жобасын бірінші оқылымда мақұлдауға болады деп есептейді
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет қанат сергейұлы сізге
енді құрметті депутаттар заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат мыңбай дархан қамзабекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
мен осы заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді де оны қолдауды сұраймын
республикамыздың негізгі заңы халыққа қоғамдық маңызы бар мәселелерге билікке әрекетке немесе әрекетсіздікке конституциялық тетігі арқылы
өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік береді
і бұл тұрғыда бейбіт жиналыс ұғымының анықтамасы ең басты мәселе болатыны әбден дұрыс

басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзу неден көрініс табуы мүмкін
жүріп тұруға қандай да бір объектілерге жұмыс орындарына оқу орындарына баруға ы және тағы басқаларға кедергі келтіруден көрініс табады
оның үстіне жиналысқа қатысы жоқ басқа адамдардың ғана емес сондай ақ қатысушылардың да өміріне денсаулығы мен қауіпсіздігіне зиян келуі мүмкін
осыған байланысты бейбіт жиналыстарды заңнамалық тұрғыдан регламенттеу оларды ұйымдастыру мен өткізу тәртібін белгілеу оның ішінде
оларды өткізу үшін орындарды айқындау конституцияда да халықаралық құжаттарда да баянды етілген қағидаттарға толық көлемде сай келеді деп есептейтміз
назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет
рахмет дархан қамзабекұлы сізге
құрметті депутаттар басқа талқылауға жазылған әріптестеріміз жоқ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
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қаулы қабылданды
құрметті әріптестер келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
және өткізу тәртібі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым
осы мәселе бойынша да баяндама жасау үшін сөз ақпарат және қоғамдық даму министрі дәурен әскербекұлы абаев мырзаға беріледі
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые депутаты

в связи с введением понятия мирные собрания и усилением ответственности организаторов участников несанкционированных митингов
прошу поддержать
спасибо енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
ыыы сөз депутат қожахметов арман төлешұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым баяндамашыға және әділет министрлігінің өкіліне арналады
әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің төрт жүз сексен сегізінші бабының өкіметтік редакциясында бейбіт жиналыстар туралы заңнаманы бұза отырып өткізілетін жиналыстарға митингілерге қатысқаны үшін жауаптылық көзделеді
сонымен қатар баптың і мәтінінен қандай жиналыстар туралы жергілікті биліктің рұқсатымен өткізілетін немесе ешкім санкция бермеген әрі толық заңсыз болып табылатын жиналыстар туралы айтылып отырғанына түсініксіз болып отыр
бұл ы елеулі қателік өйткені біздің ы ойымызша санкциялар ы митингілерге қатысқаны үшін жауаптылық анағұрлым қатаң болуға тиіс
бұл ы бөлікте заңда ара жігі нақты ажыратылуға тиіс деп санаймыз
біз бейбіт жиналыстар мен санкцияланбаған митингілер ы кезінде заңды бұзғаны үшін жауаптылықты бөлуді ұсынамыз
айтыңызшы осы мәселе бойынша сіздің ұстанымыңыз қандай
арман төлешұлы біз бұл сұрақты біз де мұқият қарадық
бұны біз толық қолдаймыз өйткені ііі мен өз сөзімде айтып кеткендей біз ііі митингті жиналыстарды өткізу мәдениетін қалыптастыруымыз керекпіз
сондықтан бұл заңда бүкіл жобада бүкіл і адамдардың өз ы құқығы жиналыс өткізуге бәрі қарастырылған
бүкіл мүмкіншілік береміз
не на окраинах деп те президент айтты сондықтан бұл жерде і заңсыз шығып жатқан митингтерге ыыы нені талаптарды күшейтуді біз қолдаймыз өйткені
әр мүмкіншілік бар і бүкіл регламенттелген өзім қазір сөзімде айтып кеттім і сондықтан бұл сіздің ұсыныстарыңыз біз қолдауға дайынбыз деп айтуға болады
рахмет э пожалуйста наталья виссарионовна
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич спасибо за вопрос
действительно в рабочую группу поступило предложение о внесении поправок э в правительственную редакцию статьи четыреста восемьдесят восемь кодекса об административных правонарушениях которая предусматривает ответственность за
нарушения законодательства в порядке организации и проведения мирных собраний митингов шествий пикетов и демонстраций
поправки реструктурируют статью с тем чтобы была предусмотрена сначала ответственность за те нарушения которые могут быть
при организации проведения мирных митингов мирных собраний и затем уже за несанкционированные в которые могут перерасти э мирные митинги
поддерживаем эту редакцию отработали с учетом практики применения даже спасибо
спасибо сөз депутат жамалов аманжан мәкәрімұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич мой вопрос адресован представителю генеральной прокуратуры
поправки вносимые законопроектом в часть первую статьи сто пятьдесят пять уголовного кодекса устанавливают ответственность за незаконное воспрепятствование
организации проведению мирного собрания иного законного публичного мероприятия или участию в них либо принуждение к участию в них
кроме того часть первая статьи четыреста сорок четыреста восемьдесят восемь кодекса об административных правонарушениях также содержит нормы об ответственности за те же действия
тексты этих статей практически идентичны
поясните пожалуйста в каких случаях наступит уголовная ответственность а в каких случаях административная
не получится ли что за одно и то же правонарушение предусмотрено два разных вида ответственности
пожалуйста марат мұратұлы ахметжанов
спасибо за вопрос
да действительно здесь если мы посмотрим эээ вот по главе третьей это уголовного кодекса
это уголовное правонарушение против конституционных и иных прав и основ свобод гражданина человека где сто пятьдесят пятая
здесь необходимо смотреть по субъектам
здесь она у нас как раз эта э глава полностью государственный служащий и должностные лица регулирует их отношения в сто пятьдесят пятой
четыреста восемьдесят восьмой эээ здесь
уголовное правонарушение против глава шестнадцать э глава двадцать седьмой э посягающей на установленный порядок
э вот здесь необходимо отметить что эээ здесь мы будем разделять по субъектам
необходимо отметить что законодатель действительно
здесь подразделяют на две э две вторая часть это должностные лица э более э которые имеют властные полномочия у них более повышена ответственность
то есть здесь э необходима нурлан зайроллаевич э кое какая корректировка в норме четыреста восемьдесят восьмой вот э сейчас
наталья виссарионовна сказала мы доработаем э должны более конкретизировать по субъектам этих правонарушений

мы говорим первая часть это государственные служащие
у них предусмотрена уголовная ответственность
четыреста восьмой воспрепятствование может быть не должностным лицом здесь воспрепятствование может быть другой э стороной которая против этого мнения
могут выйти и не давать им проводить э митинги то есть они будут субъектами этих административных правонарушений
и поэтому здесь э необходимо нам на мой взгляд на наш взгляд кажется что эээ в статье четыреста восемьдесят восьмая э именно
не должны быть должностные лица
должностные лица у них более повышенная ответственность и они будут в рамках уголовных правонарушений
там предусмотрены уголовный проступок те же э штрафные санкции и арест до пятидесяти суток
понятно спасибо большое
сонымен құрметті депутаттар сұрақтарымыз аяқталды
дәурен әскербекұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз депутат мусин қанат сергейұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті әріптестер ы заңнама және сот құқықтық реформа комитеті заң жобасын қарап шығып мыналарды атап өтеді
заң жобасы қолданыстағы нормативтік актілерді қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы қазақстан республикасы заң жобасына сәйкес келтіруге бағытталған
ол әртүрлі акцияларды ұйымдастырушылар мен оларға қатысушылардың бейбіт жиналыстарды өткізудің белгіленген тәртібін бұзғаны үшін сондай ақ жария акцияларды құқыққа қарсы әрекеттерді пайдалану талпыныстары үшін жауаптылығын күшейту і көздейді
сонымен қатар әлдекімнің бейбіт жиналыстарды өткізуге кедергі келтіргені үшін жауаптылық туралы нормалар нақтыланады
заң жобасын қабылдау ы бейбіт жиналыстарды өткізу саласындағы қоғамдық қатынастарды анағұрлым тиімді реттеуге мүмкіндік береді
сондай ақ азаматтардың бейбіт және қарусыз жиналуға жиналыстар митингілер мен демонстрациялар шерулер мен пикеттеу өткізуге деген конституциялық құқығын іске асырудың құқықтық негізін қамтамасыз етеді
парламент мәжілісінің тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
заң жобасының ережелері ұлттық қоғамдық сенім кеңесі мүшелерінің үкіметтік емес ұйымдар қазақстан өңірлерінің жұртшылығы мемлекеттік органдар өкілдерінің і қатысуымен өткен дөңгелек үстелде ы талқыланды
қазақстандық үкіметтік емес ұйымдары өкілдерінің көрнекті ғалымдар мен мүдделі мемлекеттік органдарының қатысуымен жұмыс тобының бірнеше отырысы өткізілді
жоғарыда негізінде комитет қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қазақстан республикасындағы бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және
өткізу тәртібі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдауға болады деп есептейді
қолдауларыңызды сұраймын назарыңызға рахмет
рахмет қанат сергейұлы сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат дулатбеков нұрлан орынбасарұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
мен осы заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді де оны қолдауды сұраймын
бүгінгі қаралып отырған заң жобасы бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңнаманы бұзғаны үшін жауаптылықты дифференциациялау туралы ұсынылады
сонымен қатар заңнаманы бұза отырып өткізілген жиналысқа немесе өзге іс жария іс шараға қатысқаны үшін жауаптылықты белгілеу ұсынылады
заң жобасының ережелері осы бөлікте халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді деп ойлаймын
ол туралы абаев мырза да айтып кетті
алайда біздің ойымызша бүгінгі күннің талаптарына сәйкес мемлекеттік органдардың жиналыстары мен митингілерге қатысты көзқарасы түбегейлі өзгертілуге тиіс
азаматтардың заң талаптарына толық сәйкес өткізілетін ол туралы жергілікті билікті хабардар кез келген жария акциясы априори заңды деп есептеледі
егер осындай бейбіт жиналыс барысында заң бұзылушылыққа біреулер жол берсе онда кінәлі адам өзінің әрекеттеріне барабар іс мөлшерде жауап беруге тиіс
жиналыс билікті хабардар етпестен немесе бейберекет жүргізілген болса бұл басқа мәселе
мұндай жиналысы заңсыз болып табылады және бұл құқық бұзушылық сипатына дәрежесіне орай басқа жауаптылықта болады оны қарау керек
егер заңсыз жария акцияны өткізу барысында оның кез келген қатысушы немесе ұйымдастырушы тарапынан
заң ы бұзушылыққа жол берілетін болса онда бұл жағдайда да одан да і жауаптылық туралы қатаң жауаптылық туралы айтуға әбден болады
өкінішке қарай заң жобасының үкіметтік редакциясынан жауапшылықтың қандай да бір дәрежеде бөлінгендігі сараланғандығы байқалмайды
сондықтан і заңды мына екінші оқылым оқылымға дейін і негізде өткізілетін бейбіт жиналыстар кезінде заңды бұзғаны үшін және тұтастай алғанда заңсыз митингілер үшін әртүрлі жауаптылық шараларын айқындап оны саралау дұрыс деп есептейтміз
назарларыңызға рахмет
рахмет нұрлан орынбасарұлы сізге
құрметті әріптестер басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ сонымен
талқылау барысында осы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөнінде бір ғана ұсыныс түсті
қарсылықтарыңыз жоқ қой
жоқ онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған сексен бір депутат жақтағандар да сексен бір депутат қаулы қабылданды
сонымен құрметті әріптестер біз
еліміздің демократиялық даму жолында тағы бір өте маңызды заң жобасын мақұлдадық
осы бейбіт жиындарды ұйымдастыру және өткізу тәртібіне мәжілісте енгізілген өзгерістер ең алдымен мемлекеттік органдардың халықпен байланысын күшейтуге ықпал етеді ол біріншіден
ал екіншіден азаматтардың кез келген мәселені ашық және еркін жеткізуге мүмкіндік береді
мысалы бұрынғы заңда митинг өткізу үшін бірнеше кезекте рұқсат алу керек болатын бұрынғы заңда ал ы қазіргі құжатта ең ы бастысы бейбіт жиынға қанша адам
қатысатынын қандай мәселе болатынын және қайда өтетінін алдын ала ескерту қажет
тағы бір ерекшелігі ол ұйымдастырушылар мен қатысушылардың мемлекеттік органдардың жауапкершілігі қаралып журналистердің құқықтары мен міндеттері белгіленіп отыр
осының барлығы мемлекет үшін де қоғам үшін өте қажетті өте маңызды нәрселер деп
айту болады
уважаемые коллеги
сегодня мы рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект который бесспорно соответствует концепции слышащего государства
правительственный вариант законопроекта был обсужден на разных площадках в том числе и в регионах
нужно отметить что этот проект закона принципиально изменит существующую практику организации проведения собраний и митингов
также он обеспечит оптимальное сочетание как прав граждан так и их ответственности при проведении собраний и митингов
и в мажилисе несмотря на проведение сейчас введение чрезвычайного положения по коронавирусу проводилось и еще проводится обсуждение законопроекта и с представителями гражданского общества и с экспертами
до этого как сегодня в своем докладе сказал министр в девяти регионах были проведены встречи с общественностью и с гражданским обществом
те ту работу которую сегодня рабочая группа продолжает э в этих условиях в которых мы сегодня живем э это в режиме онлайн
сегодня это возможно благодаря наличию современных средств коммуникации до второго чтения канат сергеевич нужно эту работу не снижая темпов продолжить
надо особо отметить что в мажилисе
законопроект уже претерпел существенные изменения по сравнению с правительственным вариантом
теперь работа продолжится до второго чтения
необходимо качественно доработать окончательные редакции поправок и дополнений тех предложений и замечаний которые были высказаны как в регионах на ваших встречах даурен аскербекович
также и в рамках рабочей группы э в рамках э заседания комитетов ну и в рамках круглых столов которые здесь сегодня проходят
такой полный спектр всего диалога с гражданским обществом я думаю позволит сделать закон очень важный закон для нашего общества полноценным и отрегулировать все вопросы которые необходимы при проведении и организации митингов шествий и пикетов
если у приглашенных нет вопросов спасибо рахмет шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қарулы күштердің басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарының арсеналдарды базалары мен қоймалар жанындағы
тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаты ерман мұхтар тілдабекұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
сіздің назарыңызға ұсынылған заң жобасы қарулы күштердің басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарының арсеналдарын базалары мен қоймаларының жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі заңнаманы одан әрі жетілдіру мақсатында әзірленді
мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың екі мың он тоғызыншы жылғы екінші қыркүйектегі қазақстан халқына жолдауында біздің елімізде ғана емес бүкіл әлемде жиі орын алатын
табиғи құбылыстар мен техногендік апаттардан азаматтарды қорғау мәселесіне ерекше назар аудару қажет екенін атап өтті
депутаттар көшпелі жұмыс барысында арсеналдар жанындағы тыйым салынған аймақтардағы оқ дәрілерді сақтау базалары мен қоймалардың тыйым салынған аудандарды белгілеуге кемшіліктер мен проблемалар да кезіккен болатын
олар әсіресе арыс қаласындағы болған белгілі оқиға барысында көрініс тапқан болатын
атап айтқанда біріншіден арсеналдарды базаларға және қоймаларға іргелес жатқан аумақтардағы халықтың ғимараттар мен құрылыс жайларын қауіпсіздігі мәселелері толық көлемде шешілмеген
екіншіден оқ дәрілер сақтау қауіпсіздік қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіруі төмен деңгейде болуы
үшінші ғимараттар мен құрылыс жайларды оқ дәрілерді сақтау объектілеріне қауіпті жақын орналасқан аймақтарда заңсыз салу фактілер бар
бұл мәселелерді шешу үшін жер кодексіне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске қазақстан республикасының қорғаныс және қару күштері туралы
және қазақстан республикасындағы сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңдарға түзету енгізу ұсынылады
түзетулерді қабылдау қару жарақ әскери техника және оқ дәрілер арсеналдарды базалар мен қоймаларға тиесілі мемлекеттік органдар мен тыйым салынған аймақ пен тыйым салынатын
аудан аумағының белгілеген шегараларының міндетті түрде жергілікті атқарушы органдарымен келісім жасай отырып орналасқан жерін белгілеу тетігін кешенді түрде шешуге мүмкіндік береді
заң жобасын қабылдау оң құқықтық әлеуметтік және экономикалық салдарға алып келеді өйткені оқ дәрілерді сақтау кезінде төтенше жағдай туындау ықтимал болған жағдайда халықты және инфрақұрылымдың қорғалуын қамтамасыз етеді
жалпы алғанда заң жобасын қабылдау мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржы шығындар талап етпейді
қолдауларыңызды сұраймыз назарларыңызға рахмет
рахмет ы баяндама аяқталды енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат смағұл бақытбек смағұлұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы менің сұрағым баяндамашыға және қорғаныс министрлігінің өкіліне арналады
бүгінгі таңда ы тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандарды белгілеу тәртібін қорғаныс министрі бекітеді
осы заң жобамен осы тәртіпті өзгеру өзгерту сондай ақ тиісті қағидаттардың заңдық мәртебесін көтеру және оларды үкіметтің қаулысымен бекіту ұсынылып отыр
мұхтар ділдәбекұлы ы түсіндіріп өтіңізші орталық және жергілікті билік органдарының өкілеттіктерінің
орталықсыздандыру шарттарын бұл немен байланысты
екінші сұрақ келесі қорғаныс министрлігінің өкілдігіне
бұл мына қағидаттарды өкімет бекітіп ал сіздер оларды әзірлейтін боласыздар
осы ыыы қағидалардың қолданыстағы
қолданыватқан дүниеден түбегейлі өзгерістігі неде және осы тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандарды белгілеудің жаңа тетігі қандай болмақ рахмет
мұхтар ділдәбек сізден бастайық содан кейін мына қорғаныс министрі орынбасары
сұрағыңызға рахмет
иә дәл і бүгінгі күні ы осы ережелер қолданыстағы заңнамада мына қорғаныс министрінің бұйрығымен реттеледі
және осы бұйрық тура бес жыл бұрын қабылданған болатын екі мың он бесінші жылғы жиырма жетінші наурыз күні
біздің жаңағы ұсынысымыз осы мәселені үкімет қаулысының деңгейіне көтеру және ы аталған құжатта ы барлық ы аумақтар мен ы аудандарды сол мына қаулының қаулысының жаңағы мына қосымшасына ы енгізіп және сонымен тұтас қабылдап
осы жерден біз көретін екі ұтымды жағдай бар біріншіден
мына үкіметтің қаулысы болғаннан кейін барлық жергілікті атқарушы органдар осы қаулыны орындауға міндетті болады
екіншіден жаңағы ы мен атап ы өткендей
қосымша тізбесіне біз толық тізімді кірген кезде осы тізімді негізсіз өзгертуге немесе қысқартуға немесе негіз ұлғайтуға ешқандай жол қалмайды
ал енді тағы бір мәселені сіз атап өттіңіз енді ы децентрализация мәселесі
і біздің пікірімізше
осы мәселе тікелей халқымыздың қауіпсіздігіне байланысты болғаннан кейін бұл жер ы қайта керісінше тек қана централизация болу керек рахмет
рахмет ы қорғаныс министрінің орынбасары құрманбаев бақыт жанұзақұлына беріледі
сұрағыңызға рахмет
уважаемые господа депутаты
новыми э правилами установления запретных зон и запретных районов у нас э определена методика расчета
границ этих зон
данными правилами обеспечен
дифференцированный подход к расчету эээ данных зон а также
к этим расчетам чтобы с одной стороны максимально обеспечить безопасность населения а с другой стороны чтобы не занимать лишнюю территорию
эти расчеты они
берутся из э из из эээ применяются из того что э к наличию боеприпасов на этих складах
то есть если они большей мощности то сооответственно и
ширина запретных зон запретных районов она увеличивается
чем меньше э крупнокалиберных боеприпасов и э воздействия на население и окружающую среду тем меньше запретные зоны запретные районы
в текущем нашем
приказе министра по установлению запретных зон запретных районов они установлены э четко определены э четыреста метров и три тысячи метров без учета
воздействия на э население и окружающей среды
сөз депутат звольский сергей адамовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич мой вопрос адресован представителю министерства обороны
законопроектом предлагается установить запрет на строительство зданий и сооружений на территории запретных районов и это необходимо
вместе с тем по имеющимся данным в настоящее время на территории запретных эээ районов находится около сорока объектов гражданской и промышленной инфраструктуры
поясните пожалуйста какие имеются планы на использование данных объектов спасибо
пожалуйста бакыт жанузакович
спасибо большое за вопрос
да действительно на сегодняшний день около сорока шести объектов
сорок шесть объектов э хранения боеприпасов на сегодняшний день имеют близлежащие эээ строения постройки как промышленного характера так и
индивидуальные хозяйства а также э проживает население
по э некоторым э всего у нас пятьдесят восемь объектов
на сегодняшний день по двенадцати объектам приняты меры то есть крупнокалиберные боеприпасы
вывезены оттуда и распределены по э другим объектам которые на сегодняшний день обеспечивают э безопасность населения и безопасность их хранения
по остальным объектам сорока шести э на на сегодняшний день мы
будем их утилизировать
которые подлежат утилизации э те которые можно будет эээ реализовать они подлежат реализации
этим самым мы разгрузим эти склады и эээ будет уменьшаться запретная ширина запретных зон запретных районов
э кроме того мы э планируем
в следующем году начать уже в этом году уже идет разработка проектно сметной документации на следующий год начинаем строительство эээ двух
больших э баз эээ в районе орта дересина это карагандинская область и в актюбинской области э в районе э города жем
кроме того э планируется э строительство еще шести
объектов хранения боеприпасов оперативного звена которые позволят нам разгрузить все склады и обеспечить безопасность населения
сонымен сұрақтарымыз аяқталды
мұхтар ділдәбекұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті депутаттар баяндама жасау үшін сөз халықаралық істер қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің хатшысы депутат аронова ирина петровнаға беріледі
рахмет уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги

законопроектом предусматривается введение запретов которые помогут ограничить хозяйственную и иную деятельность в запретных зонах и районах а также расширить случаи применения административных штрафов за указанные нарушения
правила установления запретных зон и районов будут разрабатываться министерством обороны и утверждаться правительством
в ходе работы рабочей группы министерство уже представило проект вышеназванных правил что позволяет более продуктивно отрабатывать нормы законопроекта разграничивая компетенции силовых и местных исполнительных органов
полагаю что до второго чтения рабочая группа совместно с государственными органами выработает именно те нормы которые обеспечили бы эффективность реализации данного законопроекта
все комитеты мажилиса представили свои положительные заключения в которых поддерживают концепцию законопроекта
предлагаю одобрить данный законопроект в первом чтении и прошу поддержать
спасибо ирина петровна
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз сөз депутат өтемісов шавхат әнесұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
ең алдыменен биылғы жылғы он екінші ақпанда жоғарғы бас қолбасшы ел президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев
арыстағы төтенше жағдайдың салдарын жою жөніндегі жұмыстарға және оқ дәрілерді сақтау инфрақұрылымын жетілдіруге баса назар аударғанын атап өткім келеді
осыған байланысты нақты тапсырма берілген болатын
парламент қысқа мерзімді ішінде әзірлеген заң жобасы осы істі шешуге бағытталған
сондай ақ қарулы күштердің арсеналдары базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандарды белгілеу тәртібі бойынша
нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөніндегі мәселені пысықтауға қатысты қазақстан республикасы қауіпсіздік кеңесінің тиісті шешімін орындауға бағытталғаны өте маңызды
шын мәнінде бүгінгі таңда іргелес жатқан жер қорын пайдалану және азаматтық сонымен қатар басқа да құрылымды дамыту мәселелерін жоғарыда аталған сақтау объектілері тиесілі мемлекеттік органдармен келісу туралы ереже бекітілмеген
бірақ әскери емес инфрақұрылым объектілерінің оларға қауіпті түрде жақын орналасу фактілері бар
қаралып отырған шектеу шараларын қабылдау халықтың қауіпсіздігін сондай ақ қару жарақ қоймасын тікелей пайдалануға байланысты емес іргелес жатқан инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған
мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың қызметін құзыреті бойынша үйлестіруді және әкімшілік жауаптылықты күшейтеді
осы айтылғандарды ескере отырып заң жобасын бірінші оқылымда қолдауды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет шавхат әнесұлы сізге
басқа талқылауға қатысатын депутаттар бар ма
жоқ жазылған да депутаттар жоқ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
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған сексен депутат жақтағандар да сексен депутат шешім қабылданды қаулы қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар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
нет тогда уважаемые коллеги в завершении э разрешите мне в соответствии с подпунктом четвертым пункта сто шестьдесят первого регламента мажилиса парламента республики казахстан ознакомить вас с заявлением фракции партии нур отан в мажилисе парламента
фракция партии нур отан мажилиса парламента выражает единодушную поддержку поручения президента страны касым жомарта кемелевича токаева по противодействию распространения коронавируса и обеспечению стабильности в условиях чрезвычайного положения
в нашей стране заблаговременно на опережение начали готовиться к пандемии коронавирусной инфекции и первый президент казахстана елбасы лидер нашей партии
нурсултан абишевич назарбаев подчеркнул что все принимаемые на государственном уровне меры своевременны и отвечают кризисной ситуации
мы видим уважаемые коллеги с вами что в тех странах где запоздали с принятием таких мер ситуация развивается по самому неблагоприятному сценарию
в казахстане же в соответствии с поручением главы государства правительством всеми центральными и местными органами власти реализуются комплексные меры направленные в первую очередь на усиление работ по противодействию распространения коронавируса
обеспечение общественной безопасности в период чрезвычайного положения обеспечение социальной стабильности в стране поддержку национальной экономики что сейчас очень важно переход на новую модель принятия управленческих решений
общий пакет антикризисных мер не считая налоговых преференций поддержки на местном уровне составит четыре и четыре триллиона тенге или десять миллиардов долларов
таким образом поручения президента охватывают все сферы жизни казахстанского общества но главный акцент социальная стабильность
казахстанцы видят что руководство страны понимает всю сложность ситуации в которой оказались рядовые граждане и готовы оказать серьезную помощь и поддержку в этих чрезвычайных условиях и для этого государство пошло на кардинальные меры
теперь очень важно чтобы все поручения президента четко были исполнены и исполнялись как в центре так и на местах
для этого необходимо прежде всего довести реализацию всех мер которые предусмотрены антикризисным планом до каждого предпринимателя до каждого работодателя до каждого работника до всех казахстанцев
главой государства определены пути механизмы источники финансирования всего антикризисного плана и теперь задача всего гос аппарата начиная от министра до специалиста четко и слаженно отработать для достижения всех намеченных целей
эффективная реализация всех антикризисных мер позволит преодолеть угрозу пандемии коронавируса позволит сегодня в условиях мирового финансового кризиса
определить очень четкие пути стабилизации и посткризисном дальнейшем росте нашей экономики
еще один важный аспект уже сегодня глава государства ставит задачу выработать системные подходы с расчетом на жизнедятельность после стабилизации ситуации это очень важно
и фракция партии нур отан в мажилисе парламента готова оказывать и окажет всестороннюю поддержку в реализации сценариев посткризисного развития
все необходимые для этого законодательные новшества будут одним из основных направлений деятельности депутатов членов фракции партии нур отан
и я уверен что к такой же активной работе присоединятся и представители других фракций ибо цель у нас с вами одна законодательно обеспечить все чтобы и в центре и на местах все меры антикризисного плана дали хорошие результаты
их реализацию почувствовали все наши граждане
есть вопросы еще
сұрақтарыңыз жоқ болса онда мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын рахмет сау болыңыздар